مافي أشياء واجد تضحك في حياتي فعلا، حياتي كلها قصة بس ممكن أقول ان أنا رحت امتحان بالغلط ولما جيت حليت تقريبا كل الامتحان <hesitation> خطر في بالي ان انا اشوف اسم الإمتحان ولما شفت الاسم طلع اسم غير! <hesitation> وبس صكيت الامتحان وناديت الأستاذة وقلت ليها ان الامتحان غلط وقعدوا يضحكون علي! وكان رايح ثلاثة أرباع الوقت! يدوب لحقت الامتحان الأصلي.